<hesitation> nu zharha mum mu ki whɛng num nu zharha mum mum ki korh dɔsu nga num nu nun kpurkpii mi ki korh dɔsa unum mi bee mum nerhgwar ku fiirha awu nerh imangmang rherhi imangmang nebu gbɛrhɔ awhi domin ba nya nerh igbɛrhawhɔ ki saka si gumum ibɛn kuma ikei. mi shim nu bin kpurkpi mi ki zharhu zharha nggu nerh igbɛrhawhi shiim na rherha kirke mi ki rherhe nggu nerh wi ka gberhawi nerh ka ka wu nerh igberhawi si fherhu nga imangmang ubin ba <hesitation> mbɔ ba rherha rherhe mbɔ ba yisa ngɔ ngɔ zi zu sɔm bin kpurkpii ku wemɔ <noise> rherhu ubin kpurkpi ngɔ ku whɛng nggu bin kpurkpii ngo ku shi whengɔ nga num na fa ai gunga ibɛn ngɔ nga num a go. agɔm nu irha mɛn na birhabe kasi rherhu mbɔ imangmang. num saka si gunga ibɛn mbɔ ko nerh gwar ku firha ma nga num ka ngwhe si bemu nga nerh wi kasi rherhu na mang mang <noise> ubin kpurkpi ku we mɔ nerh imangmang saka si zharhu zharha derha nerhwi kawu nerh imangmang pfung kpirhɛ ikpɛ kpɔ rha nga nerh wi kawu nerh imangmang mbɔ ka saka si bee mbɔ iyisa nga izi na nang Don mbɔ wheng mbɔ ba zi zu nya bin kpurkpii ku si zei kpo ngɔ deyi ngɔ nerha imangmang gorgɛ nya bina ku korherhɛ mi si gumum ibɛn mbɔ ka saka si bemu mbɔ irherhar nggu nerhwi ka saka wu nerh imangmang kasa si bee mbɔ igu ubɛn nerh wi ka wu nerh imangmang upfung mɛnha mɛn ki zharha cɛrɛr ngɔ ba wu unerh imangmang mbɔ kpɛ mbɔ ngɔ si bemu. mbɔ ngo pfung si bemu ngo nerh gwar ma si bemu mbɔ ngɔ amma ngɔ ba wu nerh ku gber awhi pfung ibemu kpo ngɔ amma num kei si gua bɛn ngɔ bin kpurkpii ku nang izei kuwu kpurkpii ya kamata ata mi mesa mi bee bin kpurkpii num ka gu ibɛn mum neba bee ngɔ ubin kpurkpii nergwar ka gu ibɛn ngɔ nga be wu nerhgwar ku fiirha si taba whɛnga bina nakpo miki bema mɛn wu birhabɛ mɛn ki rherha rherhe imangmang nu num a gu ibɛn mɛn mɛn wu abirhabɛ mɛn ki rherha rherhe imangmang nga num a gu bɛn mɛn duk zharha mɛn bee num a gu bɛn mɛn mi bee num a gu bɛn num abirhbɛ ka dɔsa unum a gu ibɛn mum <noise> nga ba birhabɛ ka birhabɛ ka dosu pfung ko ngɔ rherhu guse ba gbɛrhawi mbɔ gɔ gɛ i gbɛrhawi mbɔ gor gɛ i gberhawi kuma mbɔ bemu mbɔ ngɔ na rherhe gbɛrhawi ngɔ ku gbɛr tɔ amma ngɔ ba wu nerh wi kurherhi imangmang anerhgwar ai kpɛ mbɔ ngɔ Ko nga num tse kam nga nga ka rherha rherhe imangmang ba ba kpe domin ubin mɛn ki korhe rru pfung kpirhe nga ba tarhe adzirh nga mɛn gu ibɛn nu ngu. iben ko ngamɔ guibɛn men bemu mɛn nga ai pfungkpii si bemu kpo nga pfungha ku kpɛ kpo nga har nga zi za yoka nang kirhe mbɔ ka fɛrhe nga nga num si gunga gu ko ngamɔ har cɛrɛ nga na zharhu zharha kpurkpii mɛn ki nga anang ka rhang ko ngamɔ gu ibɛn ngɔ gu ibɛn tsakma gu ibɛn angwɛ mum gu ibɛn num si bemu nga arherhe idaa mangmang num akpɛɛ arherha kiha Don haka mi bee nerhwi ka rherha rherha rherha imangmang idan ngɔ ba wu nerh imangmang mi zarhum zarha ngurha ngɔ ngɔ ba wu nerh ku gbei awi mi si zerhum zarha ngurha ngɔ domin mbɔ yise mbɔ mennum kpu ngɔ ba zi gberawi nga mbɔ si yisu mbɔ mɛn ki varha mɛn a yisu mbɔ tingɔ igbɛrhawi tingɔ iveu tingɔ rheshe izarha rherhe imangmang tingɔ arherha kiha unerha ba ku rheda kirhakesi we ke imangmang ngɔ gɔrh nga agɛ azia ngɔ bee birhabɛ ka rherhi mangmang ngɔ si bemu ngɔ birhabɛ ka wu abi igbewi ngɔ bawu nerwi ka gharha nerha za veu ubin ka ba mbɔ ba mbɔ yirh ni iya nbɔ tɔ tingɔ irhi arherha kiha num si bema nga mɛn ngu urha kiha num si gunga ibɛn mɛn ko ku jirh nu iha mena kiha mɛn ki zarha a kpee Akpɛɛ ngge ha nga ba tarhe adzirh nga ngɔ gu ibɛn mum igu ibɛn zarha ngguna nga tɔ num ka ba si ba domin nerha inya aba mɛn kishoo ka mɛn nu pfungo si tɛng agɛ mum bemu uteu kpɛrhe ko kuma mi bɛma irra rherhe bɛrhɛ num si rherhu nga ni minɛ abema mɛn kishooka mɛn si ba domin adu si ba domin atorh si ba domin ayam aba kishoo birhabɛ ka yei bema na yei nga nga ba nu mɛn nerha ka yesu num nraa zarha zarha gu ibɛn nerha ka yesu num nga wua nu rhirhang ngɔ gu ibɛn nggu anerhgwar anerhgwar nya mbɔ yadda kpurkpii rhirango ngɔ wu rha nu mbɔ duk aang kirhakɛ ngɔ ku ku rha zi den mɔ ngɔ rhirang gi dzee mɔ ha si nya zii nangha ngɔ nya rhirang na naagha amma nerh zii batsi nga mbɔ ngɔ nya ananga ku bi tiu. si taba nya rhirang ananga awu ku bitiu wu zii ngɔ si iri amma imangmang ba ku rha ba parhu rha mɔ na nangha ngɔ nya kongamɔ amma zii ba we mɔ na nangh ngɔ si nya ko ubin Ngɔ nya zii si nya rhirang mɔ amma hu akwai arherhu num na mena mɛn akwai rhrang na mena mena mɛn zarha ngɔ ma arherhe ngɔ ma inerhgwar ai wheng mbɔ gɛ kai wɛrhe whɛnga rherhe num wɛrhɛ agbai woi num na mena nga yadda kpurkpii mɛn ki zarha ni gu ibɛn zarha nggu num nu wɔ nga num kei gu ben zarha guna mɛn abirhaɛ. ka wuni mangmang akwai tsawɔ tsak mum ka shea mɛn dzowe amena icang mɛn nu nga mɛn ki dzowe mɛn gɛ a rhisa sisa nga si korhu nga imangmang akwai irhe akwi acuci akwai abin rherher rake utsak mum ka den mɔ subo daida mangmang nga aka si rherhu nga imang mang anghwekaci nga za tsusuwe irhek mɛn a taiwe tsusu irhek mɛn a yang atsei mɛn si nya ko buin to tunda tsak mum nga na mana shia tsaha ba yei nya tsak mum ka shea nga si rherha nga arherhe imangmang si korhe nga ubin kpurkpii abuna nga doisi cangha kishoo mbɔ si dzaa mbɔ mɛn ko ubin nggeha numha mi tsuke itserh ngge yisa nga nga ba nga ba ba ser mum ma morku gɛ akpe ka yoke nu rhɔka Da mum whɛng ngge ka yoke nurhokanga numba mi si rherhum arherheha nga ba tunda tsak mum ka shea nga dzowe nga kpikpɔm anangha ngge tɔ a deyowe nga ba nga ba ba numa mɛn sei ngurha nga ngge mum si whɛng cewa utsak mum a wea nu ngwhɛ nga ku kunga na nanga akɔ nggeha bin kpurkpii nga da doisi cang ngɔ gha nggu angwhɛ kaci ngɔ kishoo si ku ku kungo mɛn si whɛng bina ku tsu ngɔ ku korhe ni miha akwai mangmang nu nu zarha ngɔ <hesitation> num a rherhe nggu na mena ngɔ ngɔ ni korhe ni miha nɛ ubin kpurkpii miki yisa ngɔ mum bei whɛng nga tsak mum ka shea na gorh agɛ bin kpurkpii ku wu kpu angwhenkaci mum kishoo tuda shike asi zii zarha ko kuma si zai itsen nga ka zi na ba ka zi nɔ num ku sei ngɔ tiskam ngɔ ma ngɔ zi ngɔ na nangha tunde tsak mum zi na nang kirhake nga sei num ka riga yisu nga nga ngɔ numa nga ba zi itsen ngɔ tsikam ngo zi ngɔ tsen ha angwhekaci ngɔ numa ai sei mbɔ inghwerha fu Don haka tunda ko ngamɔ nga num ka ngahe nga idan a ngwhɛkaa ngɔ ba si sei mbɔ aei ingwhɛrha fu ngɔ seiso sei ngwhɛrha fu nggu utsɛngɔ a ngwhɛnkaci ka zi za tsusi irhek ha ba ngɔ yang nɔ num a deyiwa mɛn cewanga ka mesa mɛn arherhe a gɔrh mɛn agɛ duk nerh wi ka gɔrha agɛ nga zarha zarha si gbaa iwei gɔr si gba iwei nerh wi tsaka ka shea ko tsenga ka shaa akwai ubin kpurkpii nga ka korhe nggurhnga akwai arherha kirha kɛ nga ka rherhe nggu rhanga amma tundo ngɔ kuba mi nyaasu ngɔ irhee ngɔ wu ngohɛmum ku kua tunda ngɔ wu ngwhiɛ mum ku kua ngɔ zinga tsak mum ba zi tsen ngɔ zingɔ itsen ha ida n nga ba zi zarha ngɔ zingɔ zarhaba numa korhu ubin kpurkpii fa. nga numka gu ibem ngɔ ba wei ngɔ korh ubin kpurkpii negwar ku fiirha ka gu ibɛn ngɔ ba zing ubina nukpomiki yisa ngɔ deyiwa ngɔ nga ka pfurha zai si wheng cewa akpee ka yoo ke rhu rhɔka nga si za amga dɛɛ igu mbɔ gorha agɛ abasɔma mum gɛ nerha mbi ka dzowe nga rhi icangha va shea mi cu akpe num ha ngge oh da gɛ mi wheng nimi da mi wheng akpee ka yɔɔke rhu nga da misi rherhum arherha kerhɛ mi kpurhi gɔrh nga nggaae azia amma ubin nga ka korhe nga ziza Farha amena nga neba korhu nga igha rhaa igha rhaa asi wu ubin ku zei nerha kpurkpee fa na dzaa ngɔ agɛ ngɔ rise ubin kpurkpii ku wu kpu angwhɛkacinga ngɔ gango nya nga cɛ dzowe ngwhekacingo si dzowe kɔ nuku nerh tsaha nga ka doi abinha dena ngwhɛkacingo ngo gha ki yiku ngɔ nggu ngwhenkaci ngo ngo nya nga azeiya nggeha cɛrɛ miki saki ighabaiwei iyanga awimum deyiwa nerha cewa ubin ngɔ ku korhe ngɔ gberhɔ kpɔ domin nga num adeyiwa mɛn bin men ki doi su. khapɔ inu nu manu di gba abvurbvur su khapo bvurbvur nu manu zi gberv inua ubin ngɔ ku doi kpɔha ngɔ ku zi gber ko <noise> ngɔ korhi kizee ngɔ gber kizee ba korhu. ki biwa ngɔ gbɛɛ ki biweha nggeha mibee anerh gwar. a whengcewa arherhu num awu utarh age nebu ghwo rhaa ni tsɔ unerhwi tsaka ka shea nebu ghawɔ rhaa na nerhwi ute unbɔ ka sheana bɔrhe mbɔ awu angwhɛrhafu nebu gha urhaa mbɔ bina nukpombɔka deyiwa mɛn iyyw mɛn ku atesmɛn kpɔm mbɔ kalma. har cɛrɛ nab dzaa mɛn menga ngga mɛn iyei kpɔm har cɛrɛ mɛn yɔ num kpurkpi nga num ka yisa mɛn. nga num a yika mɛn